So bazu chede, uftuk chede wad pusaman sosai La bi yadukata muftani aran doko ahebi anyalade Awa asiga koda hasre, gote liyebrede liyebrede jedi ni Go gote liyebrede sapo Bimana tada hebo nera ujunere anyalade Ahabda ajoy na koda dubure